Okok mbi ekpi ano, okpi okin nkok eyi okpi nyi nong ajena abak anungha ka nju <noise> nkok ayi afo ano, okpi nyi otor nyi ator nyi achor aji ka aji angi. A nok a chor fem, a buk, ohbon achibe a jena ka ehri eri nji ogu rugu re, ehri nji owue owue, owue odi. Ka oyehe okok obhe. Okitonghe mbi eji nji onunghe egu esi, okijen obha nunghe na ekpin okok kan obu oka menghe okiye afehe aruwa ebhat etat kan obu akpet orhyere nkae aruwa ka erie. Obu akpet ochor aji aruwa na ekpin okok. Obu oye he anot aki joi na we kan ka nunghe ka nju na okok. Ma ayi onunghe ka nju na obok ma ayi onunghe na okok a nunghe na okok.